والله لو فكرت فيها نفضل الموت بعد شريكي؛ لأن الحياة بدون الشخص اللي تعيش معاه صعبة، خاصة إذا كنتم متعودين على بعضكم، نحب نكون موجود لما يحتاجني، وباش نخفف عنه الألم لو صار في وقت صعب، الموت قبل شريكك يكون قاسي عليه، لكن لو بعده على الأقل ما يخلفش وراؤه ألم كبير.